<hesitation> bueno na' zak kwalkier ti di't xc̲h̲ug o diꞌt xc̲h̲ib or primer zak këmu kon nup nis. Tibu nak xguma nup pomad guꞌn nak pomada de la kampana o stibu nak noꞌnda xdëꞌwu xiet pkeꞌxu par x̱alo mbidz o tibu nak yu or yu minn xgun alkolo.